<hesitation> kalaw da am'mba ma tsavul smadok nga dɓghèd skwin pèn vma, ay skwin pèn vsa nènga mè? yaw in shik na a tsavul duni ntan ta ma kai tsa ghid harkad ndi nga dnga a halaki da kwa in zlèr nga dok <hesitation> ba bab dakwa ta pona ana hutsèd ata dana dab thorum ata pèn kolongi a vuna ai an ntant ma dok nga ngwats sabl ma dok <hesitation> skwi mana tlèng skwin mblas dok sabl ma. Nga pèn mathak nga a vna, nga pèn va vna, nga pèn tas hi a vna sabla nt in ndna skwin mbla ma a halaki ngawa zhèl bka yaw, mana è tndzi mana ngan ma hu'tsèd nga tkwè hu'tsèd ma tè pèn mathaka a vna yaw, gayauga nga dè dabb thorum a nga da tha a nga pda yam nga panava mathak tè juh mathaka vna madok sabl ngas kèdè, ai mab ka, in ngwadè kèna mana zamani sat maka nga kala za shim sabl ma. sabl nga a halaki gadd'a, gadd ma, gadd sabl maka a nga nglè'a ma a tè nglè kob stad taro kata a nga ngèl sabl sa amatsa kiya, A tè pèna'a koba koba a nga pèn mathaka vn ma an za shik na madakwa yaw vasa sum omo ma at madok a nga kalana ghidè omo ma, vasa smka sabl n'pènva a nga ngèch sabl n'pènva ma. ai ngas panav ngaya vna omo ba ka pèn mathak a ndawa ndaw ba a ghid na ngas manok ntmaka skwin til va nas ma ata gada sabl ma, sabl dok ka pèn va vna kpana mathak, kpana pok ngaya èhh gudam mab kolongwi ma mana pèn ba ka pèna, a ka pana kolongwi chrèka a giɗa dok, drɗa a mbuèi dridd dok a kid nɗo <hesitation> hul hullaba in tèkè ndos ba sabls dok a tèka ndo kumba a wud mam ga sabl kam ara gas mana man sbka a ka chidè skwi ngay mba mba mba, pana mathak, pana gari ngaya, pana wandaw pana dukka bka a guddam ka pana skwi ngay ba, ai man kolongwi nti ɗaf ba ma gli naa omo saba ka piyapa gina sabl sa a ka tlè ahh panin dok drɗa dza pbi a ghidè dok drdd s'dokwa a tskwa matakun skwi ngidɓ matakun tsad tsad, matakun hud ba zhè, matakun nbèlz tighidè ba zhè a tsokak matakun kumba man dzwi in zaw a kolongwi ngaya sɓa arai gas dok, Ka takaha va sabl sa ka pèn va skwi a sabl sa panav ngaya vin, pana mathak, pana kolonkwi hè ngaya sabls dakwa mba aghidè ghidè dakwa a takaha ndo sabl sa ma sam di man sabl sa tsavul sabl sa ngasa. A ndawa ndawa an wara mbam dok sabls kam da pran va ghid bi, ka gi skwi ngaya vna mbam mba bka skwin tèl va a ngasa a jakak drdda va bi a jak rdda va kolonkwi ngaya bi, a jak rdda va kolonkwi daf ngaya bi sabls dok nduv nga wufè ghid sabls madok nènga ngasa skwi ma nga waya ma ay kat ma, ay maba ai kwas ka mana kob ngaya biya ba ay ka wai na hu'tsèd mèna aka tèkwè ah hu'tsèd sa ka pran bi ka tèkwè hu'tsèd mèna aka pèn riya vna ka pèn na kolonkwi ngaya ba ka pèna vna man sabl inzbi maba ay ngasa arai ka gwats sabls kètè, Aka pan kolonkwi ngaya a vns kam a mba in ngas ɗok a tsokwak drdda tva kolonkwi ngaya a tsokwak drdda tva kolonkwi daf ngaya kolonkwin mèn ngaya nas tèlèlè bka arai a gas nduv a wufè ghid sabl sa ma a nga wèra manok sabl a mba sabl kam sabla mba wali kabi skwi yan tant kai ahhh a gav duniya tanta a duni ngwadkèna nga ngwad nga ri sabl kai tsa. A halaki dok hu'tsèd a sa ngwad rin dlèz dab wuf a nga dlèz dab thorum dab thorum kè nga kla'a a nga pana va mathak a nga lamana vin kata kufkufkufa na man tsukufa sa a chi drdda daw da tva mba mba ayan ga van ka va a sabl maba ngazhè pèna sabl ma ta nglan gada ri ma gada wara daina tba chèth ka omo ba omo ata ghada nènga ngas ma,